هاي من المهم دراسة الادب لان الادب هو اللي يغذي الروح ويخليك تفهم الثقافات المختلفة للشعوب للعالم لكل الشعوب لان انت لما تدرس الادب انت قاعد تغوص في الثقافات الاخرين واعد انت كيف يفكروا مثلا كانوا يفكروا كيف لغاتهم كيف يعني الاداب بتاعهم, لهذا دراسة الادب مهمة